Edzi saa dzya mbeza nendali ne kasi dave mala nzye mwibafu, ndakesava, ndakalya lunch ne mbola nenya kustrola kugubago maround kidogo mutime nenjendako nekolako mazoezi ko mumbiti chigira niwikalaa mumbiti nikuikala ne guviya, njendako nenjendako valina vaha. Kubako imbakha nendulakho ndzakho khucenter kuengakho vandu khandi turaho kulola mpira ku tv ndakaturakho khandi njaka kamaround nengalukha yingo, nengaukha yingo ninzya neshesya vakumalilika ninzya kugona, ndakola yingo nokulie supper nembuluka nenjaga kulola news nende vipindi vindi vyo guzia kugona mani yakoola saa dano nezya kuuluka. <laughs>